Do lloje t’luleve, trëndafili, tulipani <hesitation> agulliçja, anasoni, angjelika, bajamja, bliri, dafina, dardha, dëllinja, dudi, eshka, fieri, fiku, gjëmbardhi, hardhia, hithra.